Tara sia u poaj be lia la nouk i Australia, poaj tuku kui hakap wuan, tuku kui wan, tuku jin hihatuj u uan. Elia ku ka i pinapo be lia, ku ka i Kihili, lia nouk i Australia, be lia tou tatal nien Aron Rigamu eiau te e momoa nin elam a grup turu joun hihatuj jin hihatuj be lam na his i moa i <hesitation> Brisbane, Queensland ti la u lam be lam na tatal moa heh. A tou tatal ni ien, elam i tatal tun ti hiis u lam. <hesitation> Lam kajin natei tun ya te pil tapa sila war a revan re heh, <noise> na tou nen nen tariru, eiau a min pal nien, tou <hesitation> hasovo tariru, yowan. A mes a tou la tuku la sian turu nineteen seventhy seven, be lia, nineteen seventhies be lia la nouk i-i Paramatta tuku na ka yan hopis u hiningal, <hesitation> lia hasia U sia u kain tou his, be lia ka nouk tara sia hostel, lam gon mei a sia hihin ha Samarai tika ia yo heh, lam ku a hualu, <hesitation> lam i kaia tara sia hostel. Lam, tara min len hobaongon lam i la-la tara min pal tihat ia ru lam, lam ra la be lam te la nam tena bang enam a sah a ka. Elam i his u tara min <hesitation> farm, lam i his u tara min hatatei, lam i his u tara mini disable homes, lam i la si u tara min i a <hesitation> childrens home, a min pal tara min masal ti mei turu titi na turu kuau ti la u lam. Lam i la has tara min pal, min hausik min pal tara min, <hesitation> laka si- sila sia revan u-u tobuan na revan u tearik ti mei ta tuan ni tatal u hare a haus sik tariru jia sah a pal ni ka tariru, ka si mei u nes tariru. Eiau min pal <noise> ti has ti-ti lui mea ru elam be lam tena babang mua tara min pal nien. Lam i la si u tara min pal ti leplep ia ru a min kanen na ti <hesitation> kahet nia ru a mini <hesitation> kau na mini Sa sai min kain animal nien ti kahet ne ru, ti na babang a lam. A <hesitation> lam i his tara min pal, tuan a hopis a jihau, be lam e-e takopis poij i nam tara min pal ti-ti-ti tuhan ma lam.